Jue yë wi'it bujëp kë amji'im lavadero jotyë at'sisëp dunt's në kudëmëp jadunt's xët's badakëp dunt's wi'it ji'ib nëkutsisëb o kubetë jotyë jadunt's buj jadunt's jësëp.